Kawidainyi ni chilaa mathaamnane kana haghire mfiri nichilaa masaa kumi haghire mfiri nichilaa mathaa matanu, manne lakini mathaa ambagho vandu vashighwa valae ni mathaa mnane tofauti naiho hangireho masaa mengi vandu vashighwa ilaa mathaa mnane niyo mathaa. Vandu vashighwa ilaa lakini inyi haghire mfiri nichilaa mathaa matano du kana bana che kana mfiri nichilaa mathaakumi mnane bathi.